أهلًا شلونك؟ شو أخبارك؟ عندي لك سيارة ممتازة مو بس الشكل أنيق، بعد توفر لك راحة وأداء عالي، تضمن لك توفير في الوقود وأمان فائق، وإذا تبي نقدر نسوي لك تجربة قيادة عشان تشوف كل شيء بنفسك كل شيء، شو رأيك نجرب؟